<noise> naꞌ sdzaꞌl ldoná x̱oꞌb më lo x̱ob më c̲h̲uxkwaꞌc̲h̲e giedz <noise> y diꞌltse bekwaꞌn c̲h̲ak ti lni boka gunu c̲h̲ow minn nana yu minn be xdeꞌdu per naꞌ gunu sdzaꞌl ldoná x̱oꞌb më gana giat biꞌl, giat biꞌl lëꞌkga diꞌltse bukwaꞌn c̲h̲ak lëꞌ minn xdeꞌd giat biꞌl c̲h̲owzë minn giedz. <noise>